ا من وجهة نظري الاطفال يعيشون لحظات سعاده لكنهم يواجههون تحديا جديده من التكنولوجيا عندهم. عندهم وسائل ترفيه كثيره لكن ايضا يتعرضون لظروف اكبر مثل وسائل التواصل الاجتماعي. قبل خمسين سنه كانت الحياه ابسط كان عندنا فرصه لل_ للعب <hesitation> في الطبيعه ولا في الحديقه ولا شئ كان يعزز السعاده عندنا لذلك اعتقد ان هناك جوانب ايجابيه وجوانب سلبيه في كلا من الزمنين.